أكيد! لتحضير كوب شاي، أول حاجة تغلي ماء في إبريق. بعد ما يغلي الماء، تحط كيس شاي أو ملعقة شاي في الكوب. تصب الماء المغلي فوقه وتخليه يتخمر لمدة تلات الى خمس دقائق حسب قوتك المفضلة. بعدها، تقدر تضيف سكر أو حليب حسب الرغبة. وبالصحة!